Juech ni'ixë yë lud, yë t'sëy, yë tu mu'ux, yë kata, mëdë yë cotorro jayoyëch dun na i'ixë kapch dunmay ni'ixë.